खेल अय ख्विश लोगय्ने मने, खेल अय सेर्देर्हगन्, जिर्ब च्रिच्केत् जहिब इन्दिअ अर्र पकिस्तनिके जेरो सेर्देर्हगन्, बिनिके जेरो ख्विश लोगय्ने अन्ज बै बैतिन्ग्। ख्विश बैतिन्ग् लोगय्ने अन्ज मज मन। ख्विश लोगय्ने खेल बरओ। करन् मन्से तिन न थन्ग्ब बिबे जन्गि चोउन्त्र्य् अव इल्लेगल्। जन्गि जगे अव इल्लेगल् खये। ख्विश लोगय्ने अन्ज मज मन। करन् मन्से तिन न थन्ग्ब बिबे जन्गि चोउन्त्र्य् अव इल्लेगल्। जन्गि लोगय्ने अन्ज मज मन। करन् मन्से तिन न थन्ग्ब बिबे जन्गि चोउन्त्र्य् अव इल्लेगल्। करन् मन्से तिन न थन्ग्ब बिबे जन्गि चोउन्त्र्य् अव इल्लेगल्। ख्विश लोगय्ने अन्ज मज मन। करन् मन्से तिन न थन्ग्ब बिबे जन्गि चोउन्त्र्य् अव इल्लेगल्। ख्विश लोगय्ने अन्ज मज मन। थन्क् योउ वेर्य् मुछ्।